Anisan'ny kolontsaina mampiavaka an'i Canada ny fivavahana, maro karazam-pivavahana ao amin'izy ireo. Ny protestantisme sy catholique de samy hita ao avokoa. Fa ny protestantisme no betsaka kokoa. Ary mampiavaka an'i Canada ihany koa ny tsy fananany teny ofisialy: tsy misy hoe teny canadianina fa na izy mampiasa ny teny anglisy, na izy mampiasa ny teny frantsay ho fifaneraserana.